الحوت الأزرق، هو كائن ضخم وكبير جدا ومتوحش هو ممكن طوله كان واصل لتلاتين متر ووزنه ممكن يوصل لمتين طن، وأنا شوفته في رحلة بحرية في ألاسكا هو كان بعيد عن المركب بحوالي متين متر كده بس أنا قادرة اشوفه عشان كان ضخم وقتها وكان واصل ل-لل- منظره للسفينة يعني.